Le fagnamboarana hena atao agnatina hamburger ndraiky edy zegny, misy le anao- le hena igny atao steak, ritiritehigny tsara fogna de atao frity, fa am- <hesitation> afaka koa to de potikena igny <hesitation> atao frity de atao atambatra boribory somary s- talesalesaka de atsofotra agnatina hamburger de vita.